Izy ty kolotsainy Etas-Unia zane ty ahafantarako aze e tsotsotra, tia <hesitation> ty sinjaky rapirapy ty, ty treako ataoe ty trea-treako ataoe ty akanjoe, le mandeha andalane eny reke le hoe azo rery avao lalane tsy tandrie